<hesitation> Hatreto aloha zany mazava hoazy mbo tsy niboaky an'i Madagasikara aho fa zaho magnam-pagniria handeha ivelany agny ohatsy hoe Kanada, Etazonia, <hesitation> Brezily, Alemaigny, <hesitation> ataontsika hoe Marôka regny, marobe zany tanà tia andehanan'ny tena fa ny raha iaby moa zany miankina amin-dragnahary lahatsin-dragnahary ambony ao, fa ny f- nofinofin-tena lavitsy fa ny tegna moa zany miezaka avao zany hikaroka lalandava mba andehanan-tegna ivelany agny fa manatena aho ndraiky andro any fa tsy maintsy mbo ho egny zany na de tsy hitety an'ny iabiaby.